<hesitation> Izah malôha mbola tsy nahita folera magna- magnagna mitovy loko amin'ny sobeha zagny, <hesitation> mety vitsivitsy dônko e <hesitation> satria sob- agnatin'ny sobeha misy misy megna, misy bleu, misy maintso, misy fondragna, misy volomparasy, <hesitation> zay.